Ino iaby ireo karaza finga fihitakinao ao amy ny fahandroa? Laha amy gny manao ahoa iha ny mampiasa azy rey?